<hesitation> Ireo tsindrin-tsakafo nentim-paharazana maneran-tany zao a ka hoe lazaiko ny olona mba handramany a: ireny tarte reny, tarte moa zany no tena ataon'zareo vazaha ireo, ohatra hoe le voankazo ampiarahany aminazy fotsiny no ovaovainy, ohatra hoe tarte au pomme zao paoma zao no ataony amin'izay, tarte au citron voasary makirana zao no ataony amin'izay.